Mhh epulo lyafa oshinakugwanithwa wa pewa oku aneka uusila kombanda yomeya moolwaashoka mhhh molwaashoka inandi ya moomvula natango dhoka omilongo ntano. onkene <laughs> itandi vulu okutya moomvula omilongo ntano uunona okwali hau kala wa nyanyukwa nenge wuna enyanyu li vulithe lyongaashingeyi. Iyaa otandi shi ikolelele ngaa nee nenge otandi shi egameke poomvula dhandje dhi ndili ngaashingeyi kutya oo- uunona wonale okutameka poomvula dhandje okwali tuli aanyanyukwi. Kwali tuna tuli aanyanyukwi molwaashono okwali tuna ethimbo nompito yeeguluka. ya manguluka. o- okudhana. oo- otwa tyapula uunona wetu. omatyhimbo gokuunona wetu. Sho osho wu wete teti kutya enyanyu okwali lili pombanda. Otatu pangele iihauto yoodhalate. tatu hingi. otatu pangele uundjembo nomatati goku yaha uudhila nosho tuu. Ethimbo ndiya eshito okwali oshinima sha- shi- shili nawa. Eshito lyoopala. tatu yaha omambulunganga. tatu ningi shike. Tashiti emanguluko ndyoka kwali tuna tse nga uunona poomvula dhiya dhonale. itandiyi komilongo ntano shaashi inandi dhi gwanitha natango. kakele okuza mpa nda tamekela uunona wandje sigo ompaano ndili. Iyaa otandi vulu okutya monale aanona okwali haya tyapula uunona wawo sho- omolwa iinima mbyoka kwali haya ningi. Mongaashingeyi aanona yonena kandi wete yena enyanyu lyafa ndiya lyo- lyonale. Iha- ihaya thenunuka we nande ngaashi omvula tayi loko ngeyi ito adha taya thenunuka tatu dhana pomahenene mpono omuthenu. ito adha taya dhana miishana. mono tamu dhana omaudhano ga yooloka. aantu twa nyanyukwa tatu dhana momvula. Mongaashingeyi shampa omvula ya tameke oku loka. uunona amuhe indeni meni tamu lokwa tamu ehama nena. shampa waadhika taka dhana pondje ahawe to tsuwa nena koshike. tashiti u- u- u- uunona wongaashingeyi inawu nyanyukwa molwaashoka iinima mbi taya ningi itayeyi ningi kuyo yene. Iinima mbi ya ningwa nale. Uunona otawu tala uululi nenge uukwashike mbono ko- ko radio dhomuzizimba. uunona ouli ngaashingeyi koo internet hoka. o- otaya tala iinima mbi ya ningwa nale ndele haambi yoyene taya ningi pamadhiladhilo. Tse monale okwali hatu longitha omadhiladhilo getu oku etapo iinima mbino tayi tu nyanyudha. ndele haambi ya longwa yitu nyanyudhe. Ondi wete kutya opo pena eyooloko mpono kutya monale uunona okwali hawu kala wa nyanyukwa. Mo- shaashi okwali wa pewa eethelo ndono. aakuluntu kakwali yena eikwatopomutima nuumbanda kutya aaye okanona taka tsuwa kekwega na zale oongaku. thimbo limwe oongaku kadhipo. aaye ino enda momutenya to ningi shike shike. tashiti no- nokulya kwetu iinima mbi kwali hatu li okwali twa hatu li iinima mbi yopaunshitwe. oomwandi tatuzi koskola hono. otatuli oonyandi dhetu. otatu li oombe. otatu ningi shike shike. uunona wongaashingeyi o- o- unene ngaa tu popye mbu womondoolopa nosho tuu. tashiti enyanyu ndyoka inayeli lola no kandi wete taye ke li lola shaashi onkalo ngaashingeyi aakuluntu oya ninga aambanda. Iyaa omo ngaa shili shaashi uuyuni nawo owa lunduluka. aantu oyo ya inekele we. owa tegelela ngaa okanona kaya koskola ndele otashi vulika ka kale inaaka galuka. ka nyankulwapo ishewe. Tashiti osho ndi wete sheetitha omalunduluko aakuluntu ya kale inaaya inekelawe eshito nomudhingoloko molwaashoka ogwa ogwa nika oshiponga ngaashingeyi. Inagu fala oomvula dhonale. Shapo omukuluntu ngele okweku dhenge okwaadha tamu dhana omeya nando okuli molwaashoka omeya ohaga vulu okulya uunona nenge pamwe tamu teyamo oomwenge dhaantu mepya <laughs> nenge tamu limo omanuwa. tashiti ayihe mbyono yimwepo yo- yo- yomiiningwanima mbi kwali hayi kala a- a ya nyanyudha nenge hayi etitha enyanyu kuunona. uutsini ngaa mbwi. okanona okena oku kala okatsini Shaashi momuthigululwakalo gwetu omuna kutya ngele okanona kakeshi okatsini nena naakuluntu ohaa limbililwa kutya ai ano okanona hano okeli ngaa nawa mo- momutse. omuntu tuu eli nawa pamadhiladhilo? Iyaa ngawo o- o- otashi ulike lela kutya omuntu ngu omutsini omadhiladhilo otaga longo. na monakuyiwa otaka otaka kalasha. Iyaa moomvula dhonuumvo nenge dhongaashingeyi aaye enyanyu lyaanona olya ngambekwa omolwa iinima yopashinanena mbyono yeyapo. ya kuthapo o- o- o uuthemba wawo nenge eeethelo lyawo wu vule okudhiladhila kuyo yene kutya naya ninge shike. Oto adha owa landelwa uupopitha. nale aantu okwali haya ningi uunona woondunge nowiilapi wowene. ndele ngaashingeyi iinima ayihe opo yili shoye oku landa ashike. iyaa ototi ngaa okanona otaka nyanyukwa shaashi oka nyanyukwa sho taka dhana. kakele inashi za pamadhiladhilo gako. Onkene enyanyu lyoshinina shilipo weshi etelwa itali lyaashono ongweye mwene toshi etapo shaashi oho kala wuna. wuuvite uuntsa netumba lyuumwene washo